Mila jeɓe ntungena yi daɓo n tun gyiwyeɓo nge gyiwye ɓa gaza agbmada? Mi ye ho ge nnn mii gnahoge awo sheknyia zhnia mii gnaho ge nnnnya gyiwye ɓa gaho agbmada n hoɓei ngyiwyei shekwoa shni zanyikwochi zhnizhni dna nna anyi woi gna tola sase shim zhnapma nhabwai ha ɓwa nyagyi nhobagyi nho ɓei ngyiwyei hoɓa myi habmahoa zajezhni sanu ɓonukwoi kwala tuɓa nhobei ngyiwyei hoɓa myi habma azado zhni hogye n haiye n yiknyi ye nhoto ɓei ngyiwyei hoto zhni zanu kwo dna nnapyi nhoto ɓei n gyiwyei nfye fwuwa ɓwala vnya zohoto gnyi nhobom hoto ɓei ngyiwyei hota daɓo awom nhoto ɓei ngyiwyei ata zhnibo nzhi agnahom nhoto ɓei ngyiwyei hota daɓo nna wyegyi nyaknwum nhoto ɓei ngyiwyei hota wo aiyihoye nna anyiɓogbem nkwonu zhni gwomnatim nhoto ɓei ngyiwyei hotagyibem nhoto ɓei ngyiwyei odo hota lo'abam nhoto ɓei ngyiwyei nyasna ta snaho nhai byi aikwu lofyi apabyei aɓo zhnizhni n nyasna ɓei snaza aɓei zhni azhni nsa ai bma afnyitolo afyiza nnu kpesnu ho ɓei she'a myinu abamyi alo asa kwutugbalai agaho hasni ha ɓwa amyishe shigbe kwo nubo sna shigbe N sahoi nkwu bei wuge a'a kwota wolonu aɓo mwalo nna fnyitolo zokwo n yazokwoi ɓei zhni ɓai zhni amma she a ɓe gyiwye nyize pa bwui chechei lo nduyi amma ɓato zo knwunua mwim she ɓaɓe ɓa gna a afnyitolo n yilo yizhni apma nchei nyi gyeyi znuɓa yi gba ashna nu sheɓa ɓe ɓagna yi kwuɓa ya ɓaiɓe ɓai gnayige a a adnakwolokwoi n yi zhni apma nchei nyi ɓato zhni anya nu ɓaɓe ɓala shekwoyi vyi zokwo ɓa fwa shiyi yigwo shekwoyi n yia bwugbai vnya oɓada n ɓa jezelo ɓaknyii odo ɓatei ya zokwoyim ɓatei ya knwunum ɓatei ya afnyitolon ɓatei ya aɓozhnizhnim amma ɓa zhni apma nɓei kwoze aɓwaze nya tu n yi n yizhni apa zhiyi nyi yi dnawye yagye oya zakwoi ɓei zhni azanu nɓaɓei zhni ɓai vyi agbavyii agbavyii azoho takpe ɓayem yiyi ɓanu nhai yege abache oya zakwoi ɓei zhni azanu n ɓavyi abache ɓai pa apa nnanai she pabwui aɓe ngye betugye woi gna apata bmaizhnim woi jezolo woi zhni anyaho ge ajekpe she wazhni ajekpe woi ɓe yi nchei sanu nɓa ɓeyi nshekwoyi ɓodai ya gwo shekwoyi ɓoda ɓagna yikwu fwa shna gbabo yikwu fwa deye yikwu fwa deyi yikwu fwa fnyitolo deye ɓata gbmayi zhnim yakwu gwo ge anyai nɓa nu ɓata bmai zhnim She ɓaɓe ɓaɓei nnajei ɓagna yikwu fwa apa vyiɓo yikwu fwa agbavyii vyiɓo aagbavyi vyiɓo yikwufwa ɓalo ɓa ɓei nnajekpai ɓaɓei nna bache oɓaknyi ɓwanyai yikpe yifyi ɓaɓe ɓagai ɓa toge yigba gyiwyem ɓaga ɓanya yiɓa ntna nyagbai ɓagaɓa nya yiɓa nwulonu ge to yi ɓwagwogwo yipmyi yipmyi yizhni nwuna yigwo ntunge na alagayi sheya gwo ɓa jezelo ɓagye ɓala aɓwazeɓwa odo n haiye ma holo nyasilo holo ojekpe silo ngnyikwo agaho ge gwoi halo holo ojekpe silo ngnyikwo agaho ge gwoi to gbagyiwyem holo kata silo ngnyikwo ge hakwu ntukwo agaholo ge to gbagyiwyen bai jezeɓe njesnu ɓai jelo ɓai gnato afnyitolo n yi zhni apma nchei nyi yi kwubaya ɓaje abwaze n yitu n gyiwye zokwo ɓazna gyiwye nyi njesnu n yi apa zhii ɓaɓe ɓa gnage awooo odo nhagna ho ɓei shni e kwutugbalayi ge hafyi ge hofyi amyishe shigbe kwo nubo sna shigbe gye holo hoi gbashna nu shekwoyi tayelo nu ɓajezolo ɓalo ɓa zna afnyitolo nyi ɓagbe kwutugbalayii nu njehnu ɓanyi kwa gbegye odo dnawye hobagye kwutugbalayi gbegye wugye olo lukwu nha dnawye shigbe nɓa kwoishi ɓai yi kwoge flygill kwo wulo lonu kwoin liliyi ngye kwutugbalayi to kwutugbalayia gbegye nu ɓalo ɓai bokwo lobwo ɓai bwa kwutugbalayi agbegye ɓai sna kwoya ɓai zhnikwoa ba ɓai tukwona kwo yednado loɓoi ɓai zokwo abye gye. Ɓajeze ɓei chei nhoin ɓalo nhaiye ge holo ashigbe ba abetugye nya agnaho ge hogba nhoɓolo shigbesi nna shigbe knwuba ha gba yiya afnyitolo shigbeholo ai fnyitolo holo ai yikwoge kpalayi nhoɓei dna nkwo kpalayi-i kwonu. kwo wugye sheho kpege azhni agye kpakpaknyi okwo nuwna wunyi, kwo wugye she hozhni hagye shnambmana nkpe nnuwna hopyeifyi nnwu nha dna kpalayi wye nkwonu kwa zhni kwagyi kpe nwu likpilikpi nwu nzhizhi okwo shniwna kwo gyikpe kwa wo'akawu kwo ɓyii n mikegyei nu nha dna kwo wye shigbe holo n bayi kwoge vitamin c to dna vitamin c okwo nuwna wye hadna kpalai nuwna wye kpalai nkwonu okwonu shi n vitamin c yi nnagnai tobo nhoi dam yibei zhni yalu ama yapye nwu yaka yaka kwa zhai agnai ya kwa shniyi nyitalaya vitamin c nba dakwo ɓein kwonyi ɓwa anya je zhni wulonu hoin ye kpalayi nmi dahokwo ɓein ɓoɓo yii nkwonu kwo jewulo nu. n nyagyi to ɓei yehogyim nha ɓwakwo haɓo kwo odo kwazhni kwa zhni tnutnu ho gye knwuɓolo kwo zhni onyanu nkwo shni ho agnaiya. She pabwui aɓe woi gnai ge awo yikwu anyai ya hokwugye nhaiye nhoto ɓeyi ngyiwyein to nyasna ta wna hoge halo asibiti halo ashigbe zhni ɓa odo hobwa naidam anyi taye ashihawyem gwomnati lakwonya nyize gwo anyibogbe lakwonya nyizegwo nna aɓoajei mwa odo Gyiwye kwobmyalo n nyze nhoɓei ngyiwyei hoɓadaɓo awo ho, nho ɓei ngyiwyei aɓoho to cheho nhotalon awyegyi nyaknwu hoto chelon nhoɓa lodna nhotawo ai tnuhanyim boknwu dohodohoyi tochelon nhotawo aitnu hanyim kwo hozai wushi nho ɓei ngyiwyei odo kwo aifyi nna wada nyaknwu agnaidai lo nɓalo ɓa dagnai gaho n yiyiɓanu ge aloya ɓaɓe onya nkwo ɓei zhni onya zhii nho ɓei ngyiwyei agna kwo zhni bwui bwui nu odo gyiwyei kwonu kwobmya. Onya nkwo gyiwyei wnuya kwo nuwuge kwo wnunyayalo nna ɓonukwoi zokwo. zoho wuza n haiye agawoagyiwye atnuwo zawu zoho laka nhaiye walo wa wyivyi agawo agyiwye zoholo nhaiye nwo laka walo aknwu akpulusi aknawyi n knyido waɓe wawu aza nchei owo azaje nɓaɓa bmawozhni agawo agyiwye. zoho nhaiye nwa shni gyiwyei gyegye fyetobei wnagye n fyeknyi n nai dayim fyeta ɓwa loloyam aza kasa laknwu laɓa Ɓa gwo knyidona agyiwyenu ai jelo aigaba gyiwye nho zakwoi tobeigyem ɓalo ɓei gwokwo nu odo atuho hagba hoiye tohoi yem kwo nu zhni nmi gnaho ge gyiwye kwozhni nyanu nkwobmya gyiwye kwozhni nyanu nkwotei bmyam n zokwo ho nhaɓwa gyiwye hakpe apmazhni n gyiwyei tu nzokwo manai odo gyiwye kwo bmyalo. nhaɓwa gyiwye kwa duho kala toha kpe apmazhni nkwoyim odo gyiwye kwoto bmyalon okwonu ɓei zhni sulemanu npa shekwoyinya nwaka gayi yiɓwa yiɓa awyegyinya wa gnaige sulemanu woɓei zhni ozanu nwuɓei gyi dagai wye wagna dagayi to gami agyiwye ndu mikalan amma ɓwami ga nbmyabmya nmiɓa shi maɓwa ma bmazazhni nchei ntunge n hagamiɓa ɓa dumikala miɓa hozamwi nhoinya gami ɓa dumikala miɓa kwu maza ya, nhoinya gami ɓa dumikala miɓa zhni aɓo nɓato gwo ma zhni Amma nhagamiɓa bmyabmya miɓa ɓwaɓa mazhni ɓomanai nkwo gwo mazhni nna aza ɓachimige ɓa gwode asambegyika nmi. Aɓoye ɓanyi kwonunazhni mii gnaho ge gyiwye kwo bmyalo gyiwye nyii kwointo bmyalon. Gye gyiwye yenu zhni nnaiye yikwu yabye ya. gye gyiwye yenu zhniyi nnaiye yila yiknyiya gye gyiwye yenu zhniyi nnaiye fct gnyi aigwoyi. gye gyiwye yenu zhniyi nnaiye yikwu yaknyi yi knwu. gye gyiwye yenu zhniyi nnaiye yikwu oya kpeda yi knwu. gye gyiwye yenu zhniyi nnaiye oyasu fyefyi laɓa nnazhiayakwo ai knwuyi laɓa ai jezelo zhabui nu chei. yi zhni aza tnutnu gboloyi yi gbaza shniwna ya yi gbe afwabwaya yiknwu awyegbmaya nna nna nya nukwoi nɓa fyilo nknyi sheyila zhnaba oknyia shi manai abe aknaiya agnayi ge yi jezelo aza nɓatei zhniazhni da oknyibon banu abe bazhizhi nna be naiye aɓe aɓwa agyiwye ho gaho nɓwan fyewyi odo hagye kwola ho zhnigyiwye. gyiwye kwo bmyalo kwoin to bmyalom magwode.